Pues arlok shubayey acuer parmatiaran y arlok guñe oro por loque pues ajmel pues parmatiaran por ejemplo guesharlok arlok que este agu shuguisho unasoc boda pues este arangu a veces barbacoa de guacosh altield a veces aran barbacoa de sap o este atotowand niuran es de kit y altield pues arangu nasoc este mole negro makier najien kit o nasoc relleno amel tield puol majuim y pues aguey ñiuran wesh ñipeland atomuch anwu chuguish o guesh a vece ñipeland towand arangu de que ayer yo mi cual arangu anok ushu muy una gu guesh meat pues parñubeu aguer loke pues chul nipeland los papeis pambo este tield mis mandi liliul pues lamoch chiñipeland pues para moch o por ejemplo tield este anok este amongu chuguish tield alok boda pues chipil tield este tield lugar nin parlok pues lamanyu ñipeland mi platillo y pues por ejemplo altield nipeland alpey name akey a veces pues gumi ti matsanbo este koit lapay shiold lutil muñil guacosh kit souw entonces apigul pues mas najñe tiucoit arlok ñiu pans coit arlok ñiupo coit. Amel misuj amel este mi chipotle almen a veces canza natok key altield guman diey makier cans tokey ans altield pues ajmel atowand de que mayonesa lamop puow o por ejemplo arangu ñiut nanwouw anok nanwou coit nangouw mil amel tield cunch amel tishiuld y ñipeland pues ar jaur de que ambiul ñibeu shuguayey ea motiuld an mowoul que porque pues puro najñe naso marisco que coinch tishiun indol majmel ganey mipit ajmiel mi chupiña ajmiel meawand loque anok tiald alnok que y altield hasta lo quiel verdura y navet tiold nanwou naque verdura altield pues atokey anarangu makie achupin pero mas también amenu verdura amiet mi chayote mi zanahoria y najñe jaun nanwou que aguey shuba agus nipeland agape nankey apeyt nanmey y coit apel nangolonol lugar mas mas mi alquie y pues apingu pues shicon apaciar natsamba uñij nat natsamba guacoish natsamba kit mas najñe natield nanwould nantield este coit ñiu pans ñiu de meawand altield agus moloson coit mot would otowand nakiet nawantikiel. Pues meawand naguey shuguayey najñe arlok ninguey tial kiamba paran para niacaran y pues almoda nandol este napiel wesh parlot nagush apalush comida arangu mejor gumal coit gumal ñuga kinchiu este guacosh o kit alkield lo que arangu apalush comida porque arlok arlok este anok celebración aldom operant pero wash papeles visita apaluch towand ñiuran porque towand nipeland guman nantield meawand lo que arlok tiold lo que tialcambaj.